Ah! zaho moa zany tsy de mpiketriky loatsy aho, lafa antrano ao. Fa ty fomba hitako zao, laha ohatsy ka misy hena ty eo, baka an'ala any, baka nihaja zay, manday hena, lafa tsy misy ty drala, alà raha iny atono, na atao jojoby le asia sira le ah matavy io sady tsy mandany drala. Manahaky zay koa mangalaky traka avao, ravim-bele, na fotsy vody, ketrehy rey, asia sira, le masaky soa.